E ñǿǿ ru’ íí üü xa jé lⱥ: xa mý üü pee, xa mý üü píí mý üü üü’ bii i xa mý üü rree’ kö’, xa bá ‘my’n mý üü üü’ e dse lí dse li kiǿǿ e kiee’ dsa jmíí kö, la nɇ re lɇ xⱥ, <hesitation> xá ró’ la jy mý üü bee’ lajy mý üü kuⱥⱥ e xajia’ töö, ta e maa ro ‘nɇɇ fáá’ra jö, xa ba jy mý nⱥⱥ jy mý exa jia’ töö jö jia’ maa jmí’ ba xin mý üü jö, kí kié’ mý üü ro’ jö ba, la’ ro jüú.